आकरका आधारमै कमिलो, मुसो, बिरालो, कुकुर, सुगुर, गाइ ,घोडा, भैसि, हात्ति, गैडा, व्हेल यिनि जनावर चाइ आकार मै सानो बठे लैझाइ सब भन्दा ठुलो आकार भया जनावर हुन ।